iya semɛmi mi mɛ nu a mɛ ya itilize ye yi a sɛra tonu n'ya se o semɛmi so a wera formasiɔ u formasiɔ matete parske zɛrɛ zɛrɛ formasiɔ cunu mi matete formasiɔ o antreprenaria formasiɔ ɛ bɛra cururu mi bi o formasiɔ sio mɛ ya ho'o semɛmi so sian